Raha ilay namako akaiky an, namako efa hatramin'ny tamin'ny mbola kely, mitovitovy taona amiko satria niray kilasy izahay an, zany hoe manodidina ny <hesitation> fito amby telopolo taona eo. Fito amby telopolo dia misy <hesitation> telo amby telopolo, ohatrohatr'izay manodidina izay izany ny taonan'izareo.